De fomba fanoratana CV zany voalohany aloha tokony ho hita eo mombamomba anao ohatsy hoe agnara, numéro telefaony m- sy <hesitation> zay azo ifandraisanao amin'olo; i faharoa ny fianarana ataonao de zay asa efa nataonao moa tokony ho hita ao koa gny raha ilay amin'ny asa ho ataonao igny <hesitation> eo koa fialam-boly mahazatsy anao zany.